Ma arva, et latsil ei olõq määnestki probleemi pall'o puuviljä süvväq, selle et näile jo miildüseq makõq as'aq, ja puuviläq ommaq tavalidsõlt alati makõq ja hüä-hüä maitsõgaq. Ja tuu näile miildüs.